Kindo nifurie iya ikero ni kole ni kolele marivaghakwa ghachai ninywe kana nikore kindo kyokyoshe kiya, marughu kana ngumba nikorere iya, nikore kana iokea nichemshe nifuria iya findo vya ikero ghana ninywe umu.